ناس كتير أوي بتتجوز وبتقول انها اتجوزت عن حب لكن بتلاقي علاقتهم كلها مفهاش احترام أنا مش عارفه ازاي هما اصلا ده باللنسبالهم حب لإنه الحب هو احترام اصلا لو الشخص بيحترمني وبيفهمني وبيتعامل معايا كويس أنا هحبه كده كده لكن الحب بدون احترام ده مسموش حب ف أ- أنا بفضل الاحترام اكتر بكتير م الحب